Futuo nte lamiiroo to a ňanta ke lahoromoo le kono aniŋ bunňaa. A kana ke feŋo kaŋ parisiko niŋ a keta feŋo kaŋ, feŋo ka baŋ ne, niŋ feŋo banta a ka futuo tiňaa le. Mee niŋ ali ňoo muta horomoo niŋ bunňaa la, wo keta ňaa woo ňaa ňaama niŋ seetaane koleŋ maŋ duŋ jee, a buka baŋ noo, fo saayaa.